Mifoha maraindrainy baka e! <hesitation> Tsara mifoha maraindrainy izen̈y zalahy. <hesitation> Fa in̈y edy ten̈a tiako e fôtony maro izen̈y raha afaka atôko za kô efa tafafoha maraindrainy. Za izen̈y afaky direkty manan̈o asanakà afaka maro e maro raha vitako bôaka maraindrainy.